<hesitation> Fomba fipasiagna patalôgno zao ai <hesitation> fera môko misy karazany roa, misy le mandeha courant de misy le <hesitation> mandeha charbon igny de raha ohatra hoe patalôgno velondriragna zaigny le andeha pasihinao ai <hesitation> mila atao velogno tsara rirany pal- ts <hesitation> le fera zegny atao avy ambany akany de atao velogno tsara rirany ampakarigna ambony karahan'igny fa raha ohatra hoe tsy patalôgno velondriragna juste hoe velarinao tsara fogna le <hesitation> patalôgno de ampadalovigna ake le fera mafana igny.